لو اختار انه ازور المريخ لمدة سنة لا، لانه السنة طويلة جدا. يعني السنة اساسا على الارض طويلة جدا، فلما اكون في الفضاء ولوحدي هتكون سنة طويلة وهتكون مملة وهكون بعيد عن عيلتي وابويا وامي واخواتي وصديقاتي فلا مش هحب اني اكون هناك.